Ko nkarng fana, kɨ wok fana ɗi, ɓe ner kɨ tari, ɓe kɨ yal ɓe, mwa met shak bap. Mpi ye mun kɨ nkarng fana mwa, ɓe kɨ yal ɓe, <hesitation> koɓo ya pò kat kɨni mwa, tò marɨ, ngap pò màr kɨ bi kò ye kum se mwa, ko shwe ɗi, kɨ mbawo, kɨ mbì sit mwa ɗo langkang nyɨ mwa, kɨ ghɨrm nɨ mwa, ɓe mu pò cɨn kɨ ko ɗa mwa. So met kɨ kasuwa funu, ɓe kɨ yal ɓe, pa ce ɓe ka pangcena, ɓe sòn funu shɨ pangcen mɨni, ɓe pak ɓe lòk-lok nyi ɓe shal moto, ɓe kɨ ru ko, met bè tumi, ɓe kɨ rù kò dubu fir ɗɨ. To mu leng te kum met pangceni, ɓe mu kum la me? Me ɗo mun kɨnɨ ka nwok ko mu met pangcen mpi kɨni-e? Kɨ yal ɓe mu tap, ko pa kasuwa funu mɨni ɓe mu met, Pak ɓe shɨngkafa ɗo mu màr ka, ɓe mu lɨ tè to mwa dɨm mwa gam lok. Ko ka ghɨrm mwa? Kɨ ɓwer mwa? Ɓe mwa dɨm mwa cyak kɨ mbì puk nyɨ mwa. Mpì mun kɨ mat mwa ò ne mwa pò tong ka yɨl mɨni mwa, ne mwa pò mwèn kasuwa mwa, ko mwà jɨ kɨnɨ ko mwà lē mùn. Ko pà kàsuwa nyìlfi nyi, gha put ɓa sha kat mbì puk ɗa mwa. Ɗang ko mbise, es mɨni, ɓe mun kɨ injin nwok mɨni ɓang. Mu yak mbawo, ɓu gwak gàk. Shwe, ɓe mu cɨk mu gwak mu ròt kum se mbì puk shang ɗang ko mù met kasuwa. Ko ka mun kɨ koɓo ce mwa, ɓe mu la ko nam, ko mbì puk mwa. Mu yal, lokaci ce ɓe shak bap na po lɨ kɨnɨ gha ɗa, ɓe mu gam gàk, bap ɗa, ɓe tar kɨ gam ko kùm ka bɨ ce kwat, ko mù pi màt mwa ko mu met ɗɨ. Mpì kɨ yal, ɓe mu pò met kulum ka. Me mu po kasuwa ɗang. Ɗang mu po kasuwa ka. So kɨ yal ɓe kaɗang mu, put mu cɨn shak bap ner kɨ tar a, ɓe mu cɨn sati mwa ko bap, kasuwa mwa bap ɗa, ɓe ngo bap mwa ɓe mu mu cover, ɓe mu pe shɨk, po shang mwen ne yal ɓe mu mwen mwa. So gha ni mu put ɗɨ, Ko mat ɗɨ ko ka ɓe mat ɗo kɨ met, ɓe kɨ met la kɨ bi ko mbì puk mwa. Ko pak ɓe mwa lɨ te ko kasuwa cɨn nyi, ɓe kɨ mwèn. Ko nyɨ ni nyi, nyɨ ni nyi, nyi ni nyi. Wak kwang ɗang-e, wak kwang ɗang-e? Mwa tong ko go nyɨ nyi la. Ka met kɨ shwe, kuwi sit ko nyɨ la mbawo shɨk a? Ɓe kɨ, mwa cɨn ɗa mwa, ɓe ani pus po met. Ɓa met kò ka ba ke ka. To, kɨ jí kí cɨn ko ɗa mwa, ɓe mu gam, mu se lok. Sati ngò bap ɓe mu gam kwat. To, ɓa ni tar gam mun ɓang ɓe mu ka koɓo. Im ba kɨ bar kò teni se mu met pi sòn-son ɗang ka, ɓe met kɨ pi sòn-sonɨ po le kɨ po mùn. Pak ɓe mu met ko pangcen nyɨ mwa, ɓe mu met ko ka ɓe mu la bi mwa ko, bi mwa ko, nfwat mwa ko mpì kɨrismas kɨ jep mwa, ɗo mu met pì sòn-son gàk. <noise> ɗang ya ɗang ko kasuwa funu mɨnɨ nyi, ɓe cɨni ɓe kasuwa nyi, ɓe a kàt fwat. Pak ɓe mwa pò ji kɨ bi mwa nkasuwa ɓang. Mwa pò ji kɨ bi mwa ɓang. Ɗang ko wok funu ɓe mu ran met kɨ kasuwa <noise> ko wane ter ka. Mpì ner kɨ tari, ɓe nzin kùm met shak bap nyet. Bɛcause, ka ɓe mun kɨnɨ. Kuma mun kɨ es nlu ɓang. Mun kɨ bi mwa nlu ɓang. Se kɨ yal ɓe mu tè ka ɓe me mu cèt nyi, ɓe ɗer ɓe mu cèt nyi. Ko shingkafa nyɨ mwa, kɨ ɓwer nyɨ mwa, ɓe mu lelep ko mwà la gàk. So ɗa kɨ bar teni <noise> se mu met shak bap kwan ɗang ko mù rù nkàuwa ɗɨ ka. Mu yal ɓe mu met munu gàk, mpi mbì rò-ròt, mbì pùk ɗa mwa gàk.